Я благодарен практически каждому человеку, которому, <noise> которого я за свою жизнь встречал. Потому что так или иначе, любой человек, которого я за свою жизнь встречал, как-то повлиял на мою жизнь и как-то сф-, <coughs> повлиял на формирование той личности, которой я стал. И-и-и, на мой взгляд это очень ценно, потому что я рад быть тем человеком, которым я являюсь сейчас. И даже тех м- тем мудакам, которых я встречал за свою жизнь за это я могу быть благодарен, потому что благодаря ним я понимаю, что, например, я не окончательно мудак. Или что какие-то ситуации, которые мне кажутся неприемлемыми, я действительно воспринимаю их как неприемлемыми. И многие подобные вещи. Вообще, конечно, хотелось бы больше <hesitation> сказать, что я конечно же больше благодарен людям, которые помогают мне в жизни. Которые мне что-то н- невероятное или интересное или с которыми мне приятно общаться. Им я тоже безусловно дико благодарен. Это моя семья, знакомые, родители, друзья. И все-все-все.

Сплетни и слухи я ненавижу. Я ненавижу разговаривать о о о людях за их спиной. Особенно в негативном ключе, что часто привязано к сплетням и слухам.

Взрослые - это такие-же маленькие дети. Просто с чу- чуть большим количеством лет прожитых. И если их знания хоть в чём-то и являются шире, обычно только за счёт этого. Ладно, на самом деле биологические, психологические и прочие вещи, изменения конечно же есть, но нет, взрослые не знают всего, и некоторые взрослые знают поменьше умных детей. Д- дай бог что-бы это поменялось

Терпеть не могу создавать вещи своими руками. Это съедает очень-очень-очень-очень много времени, а у меня его слишком мало в этой жизни.

"""Насколько сильно ты отличаешься от среднестатистического человека и в чём это проявляется?"". [disfluency|Эх]... Могу я ответить названием песни на этот вопрос? Я не такой, как не такие как все. Не самая популярная песенка, не самого популярного исполнителя, но довольно чётко описывает мои мысли по этому поводу. <hesitation> Никон, если кому интересно имя исполнителя. Песенка о том, что как бы н-... о о ничем не выделяющемся человеке."

"В основном автобусы. Плюс есть то, что по-русски называется ""легкорельсовый транспорт"", насколько я понимаю. Судя по всему у этого нет какого-то чётко простого, короткого названия, потому что это не что-то распространённое в России. На иврите это называется ""רכבת הקלה"". Как по-английски не помню, к сожалению, потому что по-английски мне обычно это никогда не пригождается. В общем да, два самых популярных вида общественных транспорта в моей стране - это автобусы и רכבת הקלה."

Предусмотрительность - это что-то про планы. С планами я не дружу. Поэтому нет, я не предусмотрительный человек.